Bueno yaa ɨó xaán kɨtɨ y jaá ka ntechetí tikaká, tijí, tikaká ku ja dañieru kuti chi mani itu mani cosa va'a yeéti te tijí chi mani ja cha'an kɨtɨ yeéti ɨó tisaá ja nani ja mani nuni, triu, <hesitation> ka yeéti te ɨó inka kɨtɨ un ja ɨó tisaá ja mani ntɨvɨ ka jɨti, ntɨvɨ chu'un te ɨó inka ja mani na'á mati nu yeéti nu ni'ití te yeéti mani ehh kɨtɨ luli ja jaa yeéti pero ehh ɨó paloma ka ka'antu inka paloma yuku ja yeé nte'e tuún <hesitation> iótu inka ja kaán jin nani <hesitation> zumpi ka ka'anto mani nuni yeé suni <hesitation> kua'a xaán kɨtɨ ɨó nu ɨó ñuú ya'á yuan ku ja jɨónina pero ɨó kua'agati.